gott kvöld og velkomin í kiljuna fáum hingað á eftir Hallgrím Helgason með nýja bók stóra bók sem gerist norður á Tröllaskaga á miklum umbrota og örlagatímum Halldóra Thoroddsen segir

konu sem skrifar um líf sitt í Kína uppvöxt í hræðilegum aðbúnaði í

en síðan í borgarsamfélagi og svo tölum við um Krist bók um Krist

varð til

innan kirkjunnar og í heiminum það er Sverrir Jakobsson prófessor sem að hefur ritað bók um þetta stóra efni við byrjum hérna með Þorgeiri Tryggvasyni og Kolbrúnu sæl verið þið galdra manga galdra manga

þetta er bók sem gerist á Vestfjörðum og Ströndum á tíma

galdra manga er þekkt persóna úr þjóðsögum hann vinnur með þetta efni já sögusviðið er Strandirnar ég ég er ættuð þaðan og mjög stolt af því þannig að ég hef afskaplega gaman af því þegar verið

en galdra manga og faðir hennar koma mest við sögu í fyrri hlutanum og skiptast á að segja söguna síðan er hann brenndur fyrir galdra og hverfur úr sögunni og fleiri persónur koma við sögu og skiptast

á að segja að segja frásögnina höfundurinn hefur góðan sans fyrir andrúmslofti þessa tíma trúarlífi daglegu lífi hjátrúnni lýsir því öllu á mjög trúverðugan hátt mjög góða tilfinningu fyrir guðfræðinni á bak við

persónusköpun þá skortir á að hún sé á þann hátt að maður skynji sársauka persónanna frásögn þeirra er svo tempruð það gerast þarna hræðilegir hlutir en maður er alltaf í fjarlægð og maður skynjar ekki sársaukann þetta finnst mér mikill galli á verki sem er að mörgu leyti vel heppnað að persónusköpunin það er ekki nógu mikil nánd það verður svona einhvern veginn lítið drama úr þessu sem manni finnst að eigi að vera mikið drama sérstaklega í seinni hlutanum þar sem búið er að brenna föðurinn manga er strokin yfir í annað hérað fer huldu höfði að einhverju leyti þó það komist nú reyndar fljótlega upp um hana svo eru málaferli sem ganga öll út á það að hún þarf að

fá eitthvert fólk til að sverja að hún sé saklaus og hún gengur á milli Pontíusar og Pílatusar að leita að einhverjum sem eru til í

þessi seinni hluti verður einhvern veginn ekki það drama sem manni finnst að það ætti að vera það sem mér finnst best í þessari bók það er fyrsti hlutinn sem er í rauninni lýsing á daglegu lífi

sem er alveg gegnsýrð af galdri það eru allir að paufast með einhverja sem þeir skilja misvel og þetta þetta er einhvern veginn tilfinning eins og afstaðan til galdurs í þessu samfélagi er svona svipuð og til ja

skattsvika þetta er eitthvað sem allir paufast við en um leið og eitthvert yfirvald ákveður framfylgja banninu sem er virkilega til staðar þá er náttúrulega voðinn vís mér fannst að búa til þetta samfélag sem hrynur saman við það að einhver fer að framfylgja lögunum þá kemur hinn frægi Þorleifur

þetta eru meira eða minna allt þekktar persónur já já já já Tómas presturinn sem galdra manga tekur saman við

byggt á heimildum og það

mér finnst mjög flott íslenska oft á þessu

finnskur höfundur og mér finnst hann setja sig ágætlega inn í þennan íslenska hugarheim og Sigurður Karlsson þýðir og flott þýðing ég hef líka gaman af því af því það fer tvennum sögum um örlög galdra Möngu hvernig hann

náttúrulega önnur frásögnin hefur miklu meira vægi og sú er sú sanna en hann kemur hinni hins vegar vel að og er mjög vel gert og hann tekur náttúrulega mjög einarða afstöðu í rauninni gegn þjóðsögunni að því leyti að manga þessarar bókar er ekki galdrakona sem sagt vanta dálitla mér finnst margt mjög vel gert þarna

en ykkur finnst vanta kannski einhverja ástríðu í

já ástríðuna ég held samt að margir muni hafa gaman af að lesa þessa bók pínu vandræðalegt að þetta er galdrasaga og það vantar svolítinn eld eitraða barnið Guðmundur s Brynjólfsson hann er mjög vinsæll hann Guðmundur á Íslandi núna eftir pistil sem hann skrifaði í Fréttablaðið margir voru að klóra sér í hausnum yfir sumir voru mjög ósáttir við

hann er þarna á öðrum slóðum auðveldara að fóta sig fyrir svona menn hann er nístandi

um aldamótin nítján hundruð og það er Eyvindur vel ættaður laganemi í Kaupmannahöfn sem í byrjun bókar ætlar augljóslega að verða eilífðarstúdent og svona svona tragísk fyllibytta líður bara vel með það afskaplega hamingjusamur

já þegar faðir hans birtist og er búinn að útvega honum sýslumannsembætti og lætur hann bara sigla heim þurrkar hann upp hann kemur með

af skipinu og hún þurrkar hann upp og fer með hann austur á Eyrarbakka þar sem þau þau taka við embættinu eiginlega og lenda strax í í ægilega dramatísku máli um unga stúlku sem er talin hafa fyrirkomið barni sínu sem hún getur auk þess ekki feðrað og við vitum frá upphafi að henni var í tvígang og það hefur algjörlega steypt hennar sálarlífi um koll það eru mjög nístandi lýsingar á á sjálfsfyrirlitningunni sem þetta býr til í þessari þessari stúlku síðan upphefst rannsókn sem er annars vegar pínu kómískt léleg og af vanefnum gerð en sem betur fer þá

er þessi vel gerða

Anna við hlið síns veika bónda og í rauninni leysir á endanum málið það er þarna gáta andrúmsloftið og blærinn á sögunni og

þetta er Ísland svona um nítján hundruð ja á að vera Ísland um nítján hundruð mér finnst þetta

yfirdrifið þessar nauðganir þetta er þetta er svo groddalegt að ég held að þær fæli þær fæli lesendur frekar frá heldur en að laða

að bókinni persónusköpun finnst

mér ekki upp á marga fiska og þetta landsfræga fólk sem kemur þarna við sögu það er nú bara upp á punt við fáum ekki nokkra tilfinningu fyrir fyrir fyrir þessu fólki og plottið finnst mér frekar klént ég er er mjög lítið hrifin af þessari bók mér fannst hún hins vegar skemmtileg mér fannst

með þessar sögufrægu persónur þær eru þarna pínu sem gluggaskraut og ekkert ekkert ekkert sérlega skemmtilegar en mér finnst hins vegar aðalpersónurnar

og litli strákurinn sem hleypur um og sendist fyrir þau og

mínu mati og bara ekki sérlega vel gert þið eruð sem sagt ósammála um þessa bók Guðmundar svo virðist vera já er það ekki bara það er leyfilegt þakka ykkur fyrir við skulum heilsa upp á Halldóru Thoroddsen gerist meðal annars á hippatímanum hvað ertu að skrifa um ég fylgi Katrínu í gegnum að skrifa þetta þá var mér hugsað um tímana í dag að þeir væru kannski að breytast kannski á dramatískan hátt það gerist í þessari sögu þetta eru tvö fullkomlega andstæð skeið var ekki kannski dálítil forsenda næsta skeiðs þetta er sagan hennar Katrínar og nokkurra vina og þau búa í kommúnu og eru mjög miklir hippar manni finnst þetta nánast ráðgáta umhverfist síðan í þennan ofur kapítalisma og þessa miklu neyslu já en það er þetta með tímana tvenna að þeir sko leitar í andstæðu sína það eru svo mörg dæmi um það og og hérna eins og núna í dag við erum að

kalla eftir fasisma og það

svona þegar við höfum losað of mikið um regluverkið að þá viljum við harðstjóra sum okkar ertu að skrifa um sjálfa þig nei ég viðurkenni það nú ekki en ég var þarna ég var þarna og var í fullt af kommúnum

fór þessa vegferð nei nei þetta er skálduð persóna og og skáldsagan tekur völdin Katrín er afskaplega ólík mér samviskusöm dálítið meðvirk

sjálfur en maður upplifir þetta eins og þetta hafi verið alveg frábært það var stuð þessi börn voru ákaflega óviðbúin þessum miklu breytingum sem að voru fyrirskipaðar í tímanum og margir fóru illa út úr þessu formleysi og eiturlyfjum þannig að það eru þarna harmsögur miklar en skildi þetta svo eitthvað eftir sig já sama hvað hvað kom út úr þessu þá verður að viðurkennast að það var stöðvað stríð það voru opnaðir

margir gluggar og fersku lofti hleypt inn til dæmis úr

stóð dálítil ógn af því að fólk færi að búa saman í kommúnum voru með mikla ofsóknarkennd því þetta var stórhættulegt fólk það bara sinnti ekki skyldu sinni í neyslu og þetta var náttúrulega alveg nýtt að kynlífið sko kynlífið hefur alltaf verið mikið

út um allt að að ríða og skiptir engu máli en kröfur hættið að berjast og örlítið minni minni rányrkja á náttúrunni

ekkert mjög öfgafullt Hallgrímur Helgason sextíu kíló af sólskini

þetta er stór bók gerist fyrir norðan aldamótin nítján hundruð já þetta gerist nú eiginlega bara á sigló Siglufjörður þó ég nefni hann í minni bók þá bý ég til svona hliðarveruleika og þetta gefur mér smá frelsi þarf ekki að vera allt svona nákvæmt sagnfræðilega en þetta gerist þarna í lok nítjándu aldar þegar

er að líða undir lok og við förum inn í byrjunina á þetta eru svona gatnamót sögunnar þetta er merkilegur tími fannst mér hvernig detturðu niður á þetta söguefni ég er búinn að fara svolítið mikið á skíði á sigló undanfarna vetur og í einni skíðaferðinni þá fórum við á Síldarminjasafnið og þar voru tvær ljósmyndir í einum bragganum

það var svona

Siglufjörður fyrir og eftir á einni myndinni var eitt hús á eyrinni stórborg mér fannst þetta svo magnað

komast að því hvað gerðist þarna á milli

alltaf verið mjög hrifinn af sigló af því þetta

Íslendingar höfum átt ég komst nú reyndar ekki til að skrifa alveg um síldartímann eins og ég hafði ætlað

eitt kvöldið þá var einn eiginmaðurinn hann hann fór aldrei

á skíði heldur lá heima í bókum sagnfræðingur eitt kvöldið las hann upp úr Blöndu frásögn eftir bólu Hjálmar af með hveitipoka og finnur ekki bæinn sinn það er búið að snjóa svo mikið að það er allt bara bara hvít auðn mér fannst þetta stórkostleg sena og gaf mér bara auða blaðsíðu til að byrja að skrifa mína sögu á þannig að það var í raun og veru kveikjan að bókinni það er gríðarlega mikill snjór í þessari bók já mikill snjór og snjóflóð

veruleikinn í þessum fjörðum þarna fyrir norðan sko en sko en þú ert að skrifa um þetta eru gríðarleg umskipti sem þú

þetta eru ótrúlegar lýsingar þú hefur mjög gaman af að skrifa um íslensku kotin það leynir sér ekki yfir í yfir í þennan veruleika þar sem koma Norðmenn og þeir byggja kirkju á tveimur dögum og og eru svona

svo ólíkir Íslendingunum sem eru þarna fyrir þetta var náttúrulega mjög niðurnjörvað samfélag mjög læst og þú gast ekki einu sinni farið og búið í annarri sveit ef þú vildir nema fá leyfi frá prestinum eða

mjög niðurnjörvað og erfitt svo koma Norðmennirnir inn og og raska þessu einhvern veginn

mér fannst gott í þessari sögu að vera með þriðju persónu frásögn ég hef oft verið með fyrstu persónu frásagnir í mínum bókum en þarna fæ ég meira frelsi til að hafa margar persónur og fara inn í hausinn á mörgum persónum og lýsa mörgum hlutum samtímis en aðalpersónan er er í rauninni þessi drengur þessi Gestur sem lendir í ótrúlega mörgu einhvern veginn hann er

okkar í gegnum þessi umskipti sem verða mig langaði til að segja persónulega sögu hans en

líka svona þjóðfélagslega sögu um það hvernig Ísland fór úr myrkrinu inn í ljósið úr fortíðinni inn í nútímann

úr engu í eitthvað og þá er hann svona okkar leiðsögumaður í gegnum það reyna að hafa þetta á mörgum mörgum plönum þjóðfélagslegu plani persónulegu plani og svona byggða á sögulegu líka en fórstu mikið í heimildir já

það er mikil heimildavinna

að lesa þrjár bækur sem maður sýður saman í einn kafla margar góðar lýsingar sem að náttúrulega eru til bara af

sótti í Ólöfu frá hlöðum

Hólmfríði Hjaltason tvennir tímar sem kom út um síðustu jól svo

dálítið mikið um síldartímann líka það er Theódór Friðriksson Björn Dúason og Óli skrifar líka stórkostlega lýsingu á fyrsta síldardeginum og svo Tryggvi Emilsson og hákarlaveiðarnar þú ert náttúrulega með þessar lýsingar á

eru alveg rosalegar í rauninni varð ég svo spenntari fyrir hákarlatímanum eftir

það er einhver veruleiki sem er alveg svakalegur líklega ótrúlegasta atvinnugrein sem Íslendingar hafa stundað og svona mesta

þetta voru svona fimmtíu fimmtíu líkur á því að þú kæmir til baka þegar þú fórst um borð í

eða í steininn eins og kallað var þarna rakst ég á bók sem

sögðu mér að lesa eftir Guðmund Hagalín virkir dagar hún var alveg lykilatriði til að komast inn í þennan hákarlatíma stórkostleg bók sko það eru þarna persónur sumar sem eru kunnar það er náttúrulega ljóst að séra Árni er byggður á séra Bjarna Þorsteinssyni já ég ég svona held í megindrættina eins og þetta var

þó þó að maður geti náttúrulega ekki haft þetta nákvæmlega þess vegna vildi annað nafn á fjörðinn og annað nafn á persónurnar

það er þarna Hafliði Guðmundsson hreppsstjóri og já séra Bjarni og svo Norðmennirnir Hans Söbstad og fyrsti

ég bý til persónur úr þessum en konurnar aftur þetta er náttúrulega mikill karlaheimur konurnar varð ég nú meira að búa til sjálfur skálda upp úr mér þetta er rosalega stórt verk og þetta er

sögð í hnotskurn þessa þessa litla fjarðar það má segja það svona í og með og mér finnst ég skilja það aðeins betur eftir að hafa skrifað þetta skrifað þessa bók við komum náttúrulega úr fáránlega erfiðum aðstæðum allar okkar framfarir í raun koma utan frá það eru Norðmennirnir þarna

eins og Óli Tynes sagði þeir nema landið í annað sinn þetta er annað landnám Norðmanna þúsund árum seinna síðan náttúrulega kemur Kaninn í stríðinu

sem breyta íslensku þjóðfélagi meðan að þjóðin sjálf hafði einhvern veginn lifað í einhverjum en það er mikil orðkyngi í þessari bók eins og oft hjá þér Hallgrímur og ég held að þú hafir sjaldan náð þér jafn vel á strik í því

að lýsa hlutum já þetta er söguleg skáldsaga og ég vildi hafa sögulegt orðfæri á þessu svona gömul orð og ekki nota mikið af orðum

nema mjög meðvitað

einu sinni en sko ekki orð sem hafa orðið til eftir nítján hundruð og tíu stundum fór ég á tímarit punktur is til að tékka hvort þetta orð hafi verið komið í notkun þá en já

ná tökum á þessu almennilega loksins en þetta er stór söguleg

í raun og veru ég ætla að biðja

úr bókinni það er gaman

bara part af þessum texta

þarna en annars er nú ekkert ofsalega mikill Kiljan í þessu dettur í hug að lesa upphafssíðuna upphafssíðuna í bókinni fyrsta kaflan í byrjun var blaðsíðan auð tómur hvítur pappír hvergi sá á dökkan díl hvorki punkt né kommu fjörðurinn var ein og engin leið að sjá hvort undir væri sjór eða land mjöllin hafði máð öll úr firðinum sem blasti við

jafn ósnertur og daginn sem hann var numinn nú eru níu hundruð níutíu og níu ár síðan og inn á þá auðu síðu gengur persóna arkar maður mæðist uppgefinn andi

maður sem getur auðvitað ekki heitið annað en eilífur Guðmundsson hann staldrar við í skarðinu og lítur yfir fjörðinn sinn sem ekki er lengur fjörður heldur alhvít blaðsíða auð þar til sagan hefst en nú gengur hann inn á hana nú hann upphafið nú sekkur hann

ofan í það á togsokkum og

við heyrum í honum

andardráttinn honum hefur hitnað í hamsi ofan á

hann skilur ekki neitt í neinu hann sem á hér bæ og fólk og fé hann kemur ekki auga á bólið sitt og þó er þriggja daga

að baki og himininn hefur stytt upp

um sig öll sín

og komum að hlutunum úr rúmgóðri fjarlægð umvafin þeirri fullkomnu

sængurverum og njótum þess að líta til með örvæntingu annarra í ljósinu frá náttborðslampanum þakka þér fyrir Hallgrímur við skulum

er bókin hennar hún kemur úr furðulegum erfiðum heimi og þetta er mögnuð bók Sverrir þetta er stórt viðfangsefni sem þú velur þér það er hvernig hugmyndin um Krist þróast á fyrstu öldum öldum kristninnar já eitthvað sem ég hef lengi haft áhuga á auðvitað hafa allir áhuga á Jesú ekki guðfræðilega þannig að þetta er ekki guðfræðileg pæling heldur meira að skoða þróun hugmyndarinnar um Krist í elstu ritum kristinna manna fyrst og síðan hvernig hún verður stöðluð á kirkjuþingum og með samþykktum og kirkjan verður til sem stofnun og leiðarstefið er eiginlega hvernig hugmyndin um Jesú breytist og þróast og tekur á sig þá mynd sem hún hefur síðan á miðöldum og enn í dag hjá kristnum mönnum það er þarna talsverður munur fyrstu aldirnar og það er munur innan guðspjallanna já það var alveg kveikjan að guðspjöllin segja ekki öll sömu söguna og kristnir menn voru mjög meðvitaðir um það að þegar þeir ákveða hvað eigi að vera í

testamentinu þá velja þeir fjórar mismunandi frásagnir en ekki einhverja eina þannig að þeir leyfðu þarna muninum að halda sér og hann hefur haldið sér í gegnum tíðina í gegnum þessa heilögu texta kristinna manna og það er auðvitað áhugavert að skoða af hverju taka menn þessa ákvörðun og

ég kemst að er að kristnir menn höfðu svo ólíkar hugmyndir um Krist

í upphafi að

það var ekkert hægt að sætta þessar hugmyndir nema einn hópurinn hefði betur þannig að það er eiginlega stöðug togstreita í gangi hvernig menn eigi að ræða um Krist hann er eiginlega alveg frá því að vera

uppreisnarforingi yfir í það að vera vera guð grunnhugmyndin það sem fyrst er vitað um Jesús er að hann var tekinn af lífi

síðan vex hreyfingin í svona meðförum mismunandi hópa sem sem höfðu heillast af Jesú og ég rek þarna alla vega þrjá meginstrauma sem eru sem sagt dálítið ólíkir það er einn sem við sjáum í Markúsarguðspjalli þar sem er verið að segja frá og að Jesús hafi verið Messías það er

en hann er ekki svona Messías eins og konungur hann er annars

konar Messías því að hann er svona maður sem mun frelsa heiminn af því heimsendir er í nánd síðan er það bréf Páls postula og þar er áhersla á allt annað það er á upprisuna að Jesús hafi sigrast á dauðanum í gegnum upprisuna og hann hafi fyrstur manna frelsast undan oki dauðans í Markúsarguðspjalli er mjög lítið um þetta það er bara sagt að hann verið lagður í gröf

og svo hafi líkið horfið úr gröfinni það er kannski gefið í skyn að eitthvað hafi gerst en ekki mikið rætt

áhuga á hinum lifandi Jesú hann hefur áhuga á Jesú eftir dauðann síðan er þetta týnda rit sem er kallað uppáhald textafræðinga er rit sem er ekki til en við sjáum leifar af því í ýmsum öðrum heimildum það er ákveðið samræmi í

og Lúkasarguðspjalli sem er einungis hægt að skýra með sameiginlegri heimild Tómasarguðspjall hefur þekkt þessa sameiginlegu heimild og þar virðist vera svona hún er kölluð Ræðuheimildin vegna þess þar eru bara svona setningar sem eru hafðar eftir Jesú hann er að segja ákveðna hluti sælir eru fátækir og svo framvegis og það er ákveðinn hópur fylgismanna hans hefur greinilega haft þetta rit í aðalhlutverki þar er hann fyrst og fremst heimspekingur hann er kennari já heimspekingur

kennari og það er svona boðskapurinn það er innihaldið sem skiptir máli það er sem sagt eins og til dæmis í fjallræðunni sem er sem er ættuð þaðan en svo blandast þetta grískum og rómverskum hugmyndum og þú nefnir til dæmis að Ágústus keisari hann stígur upp til himna já já það er rétt að

eiginlega gyðingur og fyrst er sagan um hann til innan samfélags gyðinga sem er mjög ströng eingyðistrú þannig að menn áttu bara einn guð og það er vafasamt að Jesús hafi verið álitinn guð af öllum sínum fylgismönnum hann er frelsarinn hjá Páli postula en er hann guð það er einhvern veginn ekki eins augljóst í þessum elstu textum en í hinum grísk rómverska menningarheimi það var nóg af guðum til þar það var ekkert vandamál að maður yrði guð þar það er bara er mjög klassískt stef í til dæmis grísk rómverskum bókmenntum að menn sem höfðu verðskuldað eitthvað sérstakt þeir stíga upp til himna og þá jafnvel má velta fyrir sér hvort ekki hafi verið litið á

son Guðs hann hafi verið gerður að guði við sjáum þessar hugmyndir til dæmis í postulasögunni sem er aðeins yngri

og postulasagan er svona fylgirit Lúkasarguðspjalls upphaflega hafa þessi tvö tvö rit verið saman

er svona framhaldssaga og þar eru alls konar hugmyndir sem eru miklu ég kalla

áhrif úr grísk rómverskum menningarheimi og kannski ekki mjög gyðinglegar í eðli sínu svo koma þessar endalausu formúleringar um um þrenninguna og kirkjuþing sem eru haldin til þess að ákveða það allt já sko Jóhannesarguðspjall auðvitað breytir sögu kristni með því að tala um orðið sem er svona eiginlega orðræða voru líka með þetta þessi hugmynd um að að Kristur hafi verið til frá upphafi og hann sé einhvers konar hluti af guðdómnum og á þetta fallast kristnir menn og þetta verður mjög ríkjandi sumir litu svo á Kristur hefði ekki verið maður hann hefði eingöngu verið guð hann hefði bara virst vera maður og þar kemur upp

klassískt deiluefni meðal kristinna manna þjáðist Kristur á krossinum og sumir segja já og sumir segja nei sá hópur sem verður ofan á og mótar trúarjátningu seinni alda það eru þeir sem vilja að Kristur sé bæði guð og maður

haft mannlegt eðli og guðlegt eðli sú hugmynd er einhver millivegur á milli þeirra sem fannst Kristur fyrst og fremst vera maður og héldu fast í þennan gyðinglega arf kristni og hinna sem litu á hann sem guð og hann hefði verið hluti af guðdómnum frá upphafi og í rauninni aldrei verið maður en kristnir menn velja svona ja sá hópur sem sigrar því það eru margar stefnur í gangi

er sá sem vill fara þessa millileið þá verða til

sem samþykkja ekki niðurstöðurnar með því að staðla kristni verður til villutrú en á til dæmis annarri öld eftir Krist þá eru til alls konar útgáfur af kristni og það er enginn minna kristinn en annar þó menn hafi mismunandi skoðanir á þessu en síðan þarf að finna einhverja lendingu á þessu og þá verður til trú

og þá verður til villutrú villutrú villutrúarmönnum er úthýst en hinir halda áfram og verða sem sagt kirkja seinni alda bæði rómversk kaþólska kirkjan gríska

allar eru ættaðar frá kannski einum straumi kristni þetta er ótrúlega spennandi viðfangsefni mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt ég vona að það hafi eitthvað skilað sér í bókinni en mér finnst þetta mjög spennandi mér finnst líka dálítið leiðinlegt hvað fólk þekkir þessa sögu lítið þetta er mér finnst vera ákveðið menningarlæsi að fólk þekki þessa sögu þekki hvernig kristnin varð til og hvaða hugmyndir eru svona kjarni hennar tónlistina úr þeirri mynd þegar ég var að semja bókina hún var dálítill undirleikur það er auðvitað allt önnur guðfræði sem kemur þar fram ég hef kallað hana fimmta guðspjallið vegna þess að þarna er svona grautað saman öllum hinum fjórum og jafnvel þannig að þegar Jesús lést á krossinum þá er tekið í andlát hans orð úr öllum guðspjöllunum fjórum þannig að hann er stöðugt talandi þarna hann heldur langa ræðu á krossinum þetta er svona afbrigði af guðspjöllunum þar sem menn vildu einmitt búa til einn texta úr öllum fjórum en það sem kirkjufeðurnir ákváðu að lokum að gera ekki það er gert í

sameinað í eina sögu sem verður dálítið